Edhe me gatu pulën osht shumë e thjeshtë. E merr pulën e gatshme, e pastron, e melmos me çka don me e bo për m’i dhon shije ma shumë. Pula vendoset në fortere, vendoset mrena n’furre, e cakton ç- nxehtsinë, temperaturën edhe kohën për sa don që pula me tu rreshk edhe me tu gatu.